أسمع باه تقشر بيضة تعرف واش لازم درلها ت- <hesitation> تخليها شعرة تبرد شعرة مش ملي تخليها شعرة تبرد قد قد من بعد تخبطك هك شوية على طابلة وتخبطها باطة ولا حاجة دقدقها مليح شغول تخبطها شوي شوي هي هاكا تبان وتبدأ طيح بالجلفة من بعد تيلقى واحد <hesitation> السلك رقيق هذاك أجبدو أطير تتقشر أكل في لحضة تتقشرلك.